Wa miyan fo o ma wosonu <hesitation> mɛ a nunɛ mɛ lo tun binu a mana <hesitation> in ya un mi nibe uwi nɛ mɛ mini uwi nɛ a zɛrɛ yibiyo un ɲa mina a un vɛ zun ba polisira inna ba polisira inna abe un ɲa vɛ mi vane twa mi a o ya i dɛmɛni yirawe a un jira ho ba polisira inna mu ɲa a wesina ma tete wa miyan